لو بقيت مسافر فرنسا <noise> أسبوع ما بشيل معاي حاجات كتيرة، أنا النوع البحب اسافر خفيف، فيلا بشيل هدومي في شنطة ظهر بشيل بس حبة قطعة البتكفيني لي- <hesitation> الفترة الحقضيها هناك و ممكن أشيل معاي شنطة كبيرة بس أشيل فيها حاجات للناس هناك ولا عشان الهدايا البشتريها من هناك أرجع بيها يعني، <hesitation> بعداك وقتي بقسمه على اتنين، نص لباريس <noise> و النص التاني بشوف الحتات التانية بشوف مدينة قريبة حلوة استكشف شوية، بحب <noise> الطبيعة فحتكون حلوة كل- حت- كون حلوة و في باريس <noise> حاشوف اول حاجة اللوفر، حشوف اللوحات الهناك و الموناليسا و في باريس ثاني ممكن برضو اشوف برج ايفل.